In Norvegia o climma o l'é comme in Sveçia, ciù ò meno, tanto scuo d'inverno e giorni longhi de stæ, vixin a-o circolo polare, e ciù normale verso l'Euröpa, con a differensa che in Norvegia gh'é l'oceano e verso ovest, e donca ciù vento eccetera.